انا أكثر شيء احب أكله في الصباح إني اكل شيء فيه بروتين. وانا البروتين ال-المفضل بالنسبة لي في الصباح هو البروتين الخاص بالبيض. احب إني أكل بيض سواء مسلوق او ممكن مثلاً <hesitation> بيض مقلي او اياً يكن لكن أفضل إن أنا اكل بروتين الصبح وبرضو اني اكل مكسرات. واحب ادخل برضو العسل في الاكل حقي